Pos comu mos gusta'l vinu el rosau, el colol-de-rosa me trai ala cabeça el cava rosa, el d'Estremaúra, craru. Que quiciás que deviamus d'izí-li espumosu i queal el cava palos catalanis i el champán alos francesis. Chacho, lo que mos gusta de comel en el branu con una botella de cava rosau estremeñu! I es qu'el colol de rosa se mos hazi ralu i essu que tengu rosalis en el güertu, peru son colorás.